Ewa za leroa tsy kara zareo directeur mahay antsimpirihan'ny reo fa; za kôfa manasa tanana zany, za ndreka mampiasa savono, ein; entinao itanao savon iny, lemanao tsenky tananao, bakeo refa lena basy tananao, anao mila hosoranao savon zaka io, bakeo tananao anatiny io kosehinao voalohany, koafa vitanao kosika iny <hesitation> bakeo tananao avy bôka afara kitsikitsihinao tsara, angofonao jiaby leroa mila madio e! alanao koa angofonao aminjay madio tsara tananao tsy mitana loto kara zany